يا اخويا أنا الإنتخابات هي مليحه مولاي يشارك في الإنتخابات خاصة في <hesitation> الدول لي فيها <noise> الديموقراطيات وكذا مليحه هاذ شي لأنو تأثر على <hesitation> الرأي تأثر حتى على الحكومه الحكومات ودير حساباتك مليحه هي لي قال لك لي ما ينتخبش ما يتلومش ذوكا نتا متنتخبش ملازمكش تهدر آه مداروش ولا مداروش ولا كان دارو سموك تسد فمك هذاك هو الرسمي شد الفم.